Mulimo sa kasinge ndikikitoka kolai andi siba eti kiebhoi mamoti meisa kikalo ndiasu doisa ka pesiana magezi ndikibhoi koi na ndikibhoi kuni dumbi akimeise bhesu poni nikilia ka kasinge.

Nkibanjaga nitekaniza kigeiga mesia tekaniza kigeiga dumbi ni bisa bbumaga ni nigia musa nisigia musa nitima lieli kabha nali sa timai nitima nibisa ka sapulia nibisa kakala atandika giai kulungi

Koko nalangi akuma okuma nkali mindiako ovha naue koko ka onga akianisaga eti kyalo adhaki siai buli nkpa aya akola mulimo ndiaki koko ka onga akianisaga bwile asia adhaki siai kandi

Lieli kili na lieli bhia guna bhia konje aah bha bhikole bhia kacoli bhia bugwanimbe bhia gbebhe liki eeh liki nau amgbokiliani andulu olike na mani ka bwomezi ndiako

Muikili asemelelu adue kindia kizibu alio menjo azibikese kabha kizibu nankolibe aye ka police aye kau aye arepotinge kau habwa kizibu ndia atungi ka ngongwa mbili

Nemi nikisomaga Bbaibuli busmi ndie kina niya ka tiko busumi ndie kina niziba bisisani ka tivi busumi ndie kina nikilikaga na bhaniki ndibhamo nitoliabho makulu mabhonga

Kateketaga niesengasengia Mambombi bha nanipesi kisembo sa bwomezi dhua kyalo nakisia ninilia mwomezi

Ka uganda egesabe ndia agbeibe sa asili ka sukulu na ka inji agbokiliani bhabise ka sukulu bhatandike egesai na bhakpa ndibhekala bhabike bha bhuegese ndibhe kala yabhakolaga bhoni na bhaniki bhalike bombabho nibhaibi eti ndia bhakoliliaku bhazei andi eyo

Bhaniki bhagonji jeni andulu ali bhegonje nanga kekabhebe kima sa kulika nokubhutalabanija

Mkp akutiga ka ngongwambili ndiabo nali na ngeso kasita okoma bako na ngeso ngongwabili kakubongilya ba olinna ba nangeso andulu ka ngongwambili olike no bongi

Muhikili mabhonga kedha mwebenbezi mabhonga asemelelu bhaki na kisa asemelu kangabhaki na tama kandi asemelelu bha nakima ndia ki ndia kisobola yamba ki kasemelelu bhaki nandi munako kandi asemelelu bha nasomuku netegerezi

kikozesaga konje guna muhogo injo andulu kowa emi liaga ndie nikilikaga nikiliaga nanipesi mani injo andulu lieli ndie nikikojesaga ndia akinipesiaga mani kowa emi

Nbokoti ntaidako miki midiaki kabha na nabhue bha luzu luzu ali eka bhotuwako njo nbhokoti dako abhike na miki midiaki mulike mamoti kakebhe dhoko ndongi bhe miki baitu bhu habhula mamoti nesi miki njo aki habhuka atuke ka gulupu ndia bhakpa manya luzu luzu

Ndia akidhuwa bhasika bhaye ka school imamoti na bhasigazi ali nti nka bhakali bhasika na bhaluku nti buli nkpa ali na na namuga na nanka kisembo ndiaki ndia Mambombi apesi nahabweki kisembo injo okwegaga nolia kwongelabe noliakwongelabe kandi akienikana ka school

Kizibu ndiabkateke gbolusi andi dhudhu tinikai bhia nsia kizibu ndia kebhali andi bhasuma kizibu ndia kebhali andi mbula ola ndimo

Emi liaga ndiamo ndia akibhaga nanidhedhi nkieyamviqga nkibikisaga lieli injo nibikisa nibhueka bhaniki na nkali kilika menjo kiziba eti yoho kikilola bhio yoho kikikola bhio kibilisa yoho kikibisaku nkuwa yoho ne yohob bhoponi nibhazibi andulu kabiha akiswalie

Nibhuliku na bameme ninki bhaku na koko ninki baku na bhikibata nte kibitungimbe na ba mbuwa kibulinai niliku nabani nkya njanguwa dhe ka inji ndiamo ondu banyama ndibheni butungiya

Agbokiliani abhe na ndabho abhe na kyoloni abhe na jikoni abhe na tiko kandi abhe nkpa mindia akikola kima amabhonga

Buli nkpa ali na nsonga ndiaki ndia akidhuaga bhakatugilie libho imamoti alisigikilia bulofu bhukupesiana ndwala nanga buli nkpa aogilieku akole maundikana bhaitu nkpa kabha nakitugilia kindiaki yekaka na famile ndiaki na bhakpa ndibhaki bhake buyonjo akilika nalia menjo ka mbungu menjo kindia bhakitugilia libho menjo

Mulimo ndia kateke andi subula mulimo ndia kebhali andi kola ka tiko injo bhakali bhakitoka mulimo ndia kesalo andi sona ngoye mulimo sa kibhoko sona ngoye kyalani mbombo injo poni bhakali bhakitoka ka ngongwa mbili

Lyeli ndia kiki paga mani tolo poni andi mohogo ali konje ali guna andi bitakuli injo andulu ndia akimpaga mkpa mani alika na mani sa kola mulimo

Ka myaka tano nkietaga kolilia bha famile ndiamo andulu abhebe kulungi dumbi nabho bhebhesiebe nanga andulu bwile ndako ndio okubhaga Luhanga nalia nakubisibe

Nka ali mazima ka sukulu na ka inji bhakiegesagaku muzano ndia bhaniki musango musango sa bhaniki injo bhakiegesagaku kandi injo akiyambaga bhaniki bhalika nibhetantali kola kima maluzukana ka inji na ka sukulu

Lieli ka inji ndiamo nkibisaga ka kimuga, injo ali lieli bhia bhikole, mucele lieli nibisa ka store, lieli nihaga nibisa ka teta.

Ali na mugaso lika angako tolo poni okubhaga nokahumulesa bwomezi todha sikiai ka nteko mabhonga kasemelelu nkpa likako kekebhe nokuanga ali zidhi sini nkpa oli na humulisa bhongo atakane olalise bitekelezo

Ali sa mugaso kwekebelisa bulwaye sa kabhondo andulu kolokutoka teisa nkako kedha bhotuko mindietolo nkaliaki

Ndwali akola kima mazinana ka busumi ndiasubka uganda nanga ka busumi injo bhakpa kalibe na nkpa mindiekina kozesa turansipoti bba

Mugaso abhikiya sa kisomo ka ngongwambili nkpa mindia somiyo akikilaga ndiye bhaki mwebembeli andulu atandika kolelela bhakpa ka kitwike kenjo kobha nosomi oku muhandikilya nkpa ka ngongwambili kenjo injo andulu mugaso sa sa mani sa kisomo

Bhalimi ka kyalo ndiasu bhakikoliliaga ka bizibu ndia mbula mani bhulka bhula sente injo poni

bakpa ndibali na ndwali sa kabondo ka ngongwabili ndiasu kiki busagika biyo makanga bhisabo nakpemgbu pesiyabo ndia bugbokilyani nanga nabho bali bakpa ndwali njo kaki tehaga binjo kesi ki buyambe nabo nibalya ni baliki

Ndia akitukaku andi nawe bha ntua luzu-luzu haaa bhako nsuma kedha nuwa njemu inji ndiako kuwai nkako yaki kindiabho kabha nombi na nkali

Andi kulungi injo abhuyambi sini sini bhakpa ndibha ka ngongwa mbili nanga sigikilia eti endindi nkpa mindia kali na koko mindia kali na mwani minjo akiezibaga bhinjo bhinjo ka ngongwa mbili ati naki nikiba eti kima njo abhuayambi sini sini bhakpa ndibha ka ngongwa mbili

Bhakpa biabho bhakiekebelisaga ziba bhalwalia kedha kabhalwali bhekina bhakizwalaga kondomu kaya siya na bhakali ndibhakali ndibhabho ndia kesalo bhakpa ndibhetolo ndibhalwalia bhakibalaga bhakozese mibaji andulu bhetantale bulwaye injo kala kibhuola bwangu

Ndia kateketa andi oka na yelia ndia bhakutoli ongai ndia bhakutoli kolai

Bizibu sa bukoli sa bwomezi sa bhakoli ndiba ka bwomezi kandi bhakoli ndibha ka sipatala ndibhakitunga ali moti kabha nali ka dhaka ndiaki tolo ndiaki sa kola kabha nakikola kilia kyalo akisiaga ndia kangimbe kandi bizumo ali bizumo kangabe kokutanga nakseinge poni bba nanga poni okulika notelemi kokuhumula kasita bhabhubiksa bhalwaye nali bwile ndiako sa yako ka ka nanka ndiako nali saha ndiako njo

kaheliyaga ndiba batwa bwomezi bakipesiya na sini sini kolokubusukana mbuka bya muyembe papali na injo poni ndya bagugiti apesiyaga bwomezi

Kikikabha kimuyambe kimuyambe andulu nkpa minjo abhebe kulungi nanga kabha nali mulema amudhilillwa kesi na gavumenti amgbeliebe andulu abhebe kulungi

Kioka ninilelagibkabha ninili ka kola nkicuagaku nianga nitekaniza bwomezi

Bhabhokoti bhasemelelu bulikilo likisa bhaniki ndibhabho nibhakibhuhabhula ngeso mabhonga na ndie kina mbokoti kasemelelu dhuwa miki mindiaki kayaki ka nkanisa bhabhuisage bhaniki ndibhabho ka nkanisa bhaye bhatunge njili ka nkanisa andulu bhabombe ndia bhakali na buju buju tabhi ndibhekina

Okuteketa kwepesiaku uwe nkumi wengukise kodhakia kwepesia nguko uwe nkumi na bhakpa ndibhekina obhu pesie nguko bhulike imamoti bhulikage imamoti nibhu kasidha sidhana nibhukupesiana magezi kola eki kola eyo kola neyo andulu bhubhe imamoti bhuemeisebe

Kakaba eti nabo bagbatikane andulu ndiekikicuwagaku eti ba nabo kibubhonbisebhe

Emi nibilwani sabbite yami ka kisomo ki kadha nidhakililia na yami ka titebe sa kwebisilia injo andulu ndie nkikolaga ka dhakililia sa sabbite nkiyaga ka kisomo nidtodha niya ka kitebe sa kwebisilia sa kasente

Ngoye ndiako like nabeni ali lika no ogisi nogoli komamikana nai sibha uma bhaogise kedha kukidha bhadole bhaogise bha anikilie andulu ngoye ndiako alike nabhongi naomi nabhongi natelelagi ali ngoye ali ogisai

Bhakieyokiaga jidhi nanga sigikilia eti uwe muluku ojuale mpale na nkali ajuale mpale ati bhenjo bhakpa bhaka bhakikabha hibililiabe bhia nkali andia andi mundia mani bhia injo kakisaga kulungi bba bhia bhesu bhaluku.

Mazima kima njo ali zidhi ka ngongwa mbili ndiasu nanga bhakpa ndibha kai ka soma miki mindia ka somi akibikisaga katabanguko ka inji kandi akibhaga nsuma ka inji so dumbi abikisa butabanguko so injo ali kima sa mani abhongi miki asome kabha nibhuli na kima ndia akikigbeliabe kitunge nkpa akigbeliebe bhaninki bhenjo ndia bhakali na sente zike eti bhasomia

Uma uma ke kihuembe ka ndabho nkiteketaga nima ni saba kidhakia saba nilola bhanikia kisasaizi moti bhio hali salo nigba kuni nigba kuni nihua niya nioga keiso

Bhabhokoti bhali na lika na bhaniki ndibhabho bhabhuhabhule ka kima ndia agbokiliani ndia agbokilianio ndia akibhugasilia ka bwomezi ndiabho

Gbeliya ndibhetolo kobhu akibhikisagabhe mpempa akidhuwaga bhulika nibhulya ka bhumui kandi bhulika ndubhukuli na nsonga poni

Kikibhugia eti kiki bhuegesa eti bhatandike yabho ka sipatala bhatunge mibazi sa ndwali sa kabhondo ndia kebhali kiki bhugia eti bhagume ndwali injo kakioliliagabe kotunga akisaga myaka mabhika so osemelelu otandike liaga kulungi andulu olebe kansi

Ali mugaso nkali na muluka kwekebelisa ndwali sa kabhondo andulu bhuibe bwomezi ndiabho ndianu nesi alio kabha ndio bhukulwali dumbi bhakibhuomesa dhua kola kima sa uzu luzu deni ndia kesalo dumbi kabha ndia ndio bhukulwali dumbi bhabhupesie mubazi bhutandike kozesai andulu bhusiebe mani bhali ka nsi

Ndia kidhuwaga na bhakali bha bhubhisa ka kima sa polipo nanga bhakali bho bhali na mazima bhakali na kima sya luzuluzu bhakahonga na mkpa bhakiyongaga kima ndya bgokilyani bha kola kulungi kandi bhakibgananaga imamoti nabho bhali na amambombi abhuyamba bhikisabho kansi nesi abhubhikisa bhaluku

Liaga mamati kolaga mulimo mamoti bhaniki bheponi advisingaga bhanike bheponi mamoti akiletaga lungisni na businge ka inji kuwo

Kisomo ndia bhaniki kolaibe kulungi ali pabho bietago ndia gbananganibe na kisomo ndia akibhutokisa zibe eti kisomo bhasomia ndia bhaka talibani sini na bietago ndia bhakuetagisibwa zibe eti bhasomia

Dhani ka kyalo ndiasu libho mabena kikitungiliaga tukai ka yoho ndia bhabikisa sa nseke ndiekina mbula ka soka injo kikibisaga ndulu kilika nuwai

Ehh menjo andie muikili mabhonga mindia akibhuokianaga bhakpa ndibhaki nanga akibhaga yaye nabiki ibabe okiana bitekelezo bhukingananise kulul andulu abhuikilie kulungi kakabhe kima ndia akilika nakibhutalabaniza minjo kali muikili mabhonga muikili aikilizi okanyia bhakpa ndibhaki

Ka muaka tano yoho nkietegeka nkikabha ni sumbe dhudhu ni sumbe motoka na bhaniki bhaye ka sukulu nie alikilie kulungi kima ndiamo poni abhonge

Akitukau kima zidhi nanga sigikilia eti mili njo akikiyamhaga ka kabha bisolo ndibha bhali ka paja kenjo bha bha alibe mili ndia akibakagu bhanikia mbuka mbukai bhabisolo bhalika liai kandi bhakiyamba sini sini bhajungu kabika jibai bhabhujiba nibhabhongili kimui